في ناس بقولو أن الناس الجلابة الاثريا والامورم طيبه والمروقين يفترضون يقسموا من ثروتهم ومن قروشهم على الناس التانين عشان يحصل تساوي بين الناس عشان ما يكون في ناس جلابة شديد وناس كحيانين خالص لكن لكن الحاجه دي ظالمه شديد يعني ماممكن زول شقي وتعب وكسب واجتهد عشان يعمل لي نفسة مكانه وقروش تجي بي بساطه تقول ليهو ما من حقك وادي الجمبك ليه يدي الجمبو في حين انو الجمبو ممكن يكون اختار الراحه اختار انو مايشتغل اختار انو يكون زول ساي ليه تجي انت تديهو حق زول تاني في حتتو اعتقد انوالحاجه دي ظالمه شديد